حيوان الأليف المفظل هو الكلب، بالطبيعة على خاطر الكلاب معروفة بالوفاء، خاطرها ودودة، تبدأ حنينة يتحنن عليك ودايمًا موجودة مع صاحبها يعني في السراء والضراء كيما يقولوها، عندهم القدرة على منح الحب بصفة غريبة ويدعموك بدون شروط يعني هم نشيطين برشا ودايمًا يحبو اللعب ويعملو جو هكا في الدار ويحركو الدنيا و. <hesitation>